Inamaa Uk sagale inin nyathu khurtummiaf iyo chips yedheni Sunday rost yedheni ishisun thaa dhuranithi miiin miin fonn midhaseni ibidh kaskhaeni dhiko akaaa wodhenuthi conshe past yedheni full breakfast yedheni okokan faaa aminen maragheeefaa iyo tomato faaa khotech faa yedheni ishisunen fonn khabdhii scoach egg ishisun okhokan ghughurdha dikko hagis yedheni aminen tokinen tordhindhe hall thaa ishin nyathu ishisunen kitungufaa khabdhii